Pos izin que los calapachitus, que es comu los mientan ena Serraílla, se guían d'ultrasonis ena escuridá, amus, ena escuridá i de continu, dau que sonin ciegus i no destinguin la lus dela escuridá. I en tuviendu una herramienta tan güena pos craru, essu emiti ondas que rebotan enas pieras i enos arvus i les van dixendu pándi sí i pándi no, que a final es lo mesmu que hazemus nusotrus conos ojus, no es? Pos velaí, assinita se guían los calapachitus!